إذا كنت في الانتظار وطفشانة ممكن إنه أقرا كتاب، أو أسمع أغنية احبهان أو بودكاست، وكمان إذا عندي انترنت ممكن أكلم صاحباتي عالسوشيال ميديا، أو إنه بس كذا أتصفح المواقع. أحيانا أحب اني بس أجلس وأتأمل كذا، وأراقب الناس من حولي، وإذا أحد جلس جنبي، أحب إني اسولف معاه وأتعرف عليه.